Himbe joyiyon woni ley suusu amen du, homo fu dubi mudum. Ka won wombe hen dubi sapo e dietti. Won wombe hen ee dubi deebe. Walla duuɓi cappanɗe tati, noogay e ko fawi en. <hesitation> Jooni ka ɗi ni woni gonɗi toon.